Amin'izao fotoana izao ny olona manao dia lavitra kokoa nohon'ny taloha. Misy mahatsara azy ilay izy an <hesitation> famisy maharatsy azy ihany koa. Ny mahatsara azy an, amin'izay izy mba mahita tany maromaro kokoa. Ny maharatsy azy indray an, metu mandany fotoana be ary mety mandreraka.